<hesitation> wawakunapak kamay <hesitation> warmikunapak kamay <hesitation> wawakunapak panka pankapi nishka shina patachik <hesitation> pakatachikuna cuidado a las niñas niños protección tukuy kari warmi wawakunami llullukunami <hesitation> charinchik kamay yanapay charinata shinallatak ñukanchik aychapi yuyaypi kari warmi karu <hesitation> kari warmi kana kawsaypi mana llakichishka <hesitation> kana kanata pish churi churichikmi shinallatak ñukanchik aychaypi yuyaypi kari warmi kana kawsaypi mana llakichishka kana kantapish charinchikmi chasnallatak yanapayta charinami kanchik ñuka wasipi ayllu llaktapi yachana wasipipish <hesitation> shina llatakta ama shitashkalla wawakuna Tiyachu <hesitation> chashnalaltak <hesitation> yalli <hesitation> llankanapi kawsay wawakunapish kikin kalla kikan kay llakikuna ñukanchik wawakunapi tiakta yachashpa rikushpaka <hesitation> kamak pana pankapi ima shina yanapata yana yanata <hesitation> rikuchishka rikuchishka shina, yanapaykunami kanki paykuna alli kawsayta charichun <hesitation> yanapana warmika kari warmi wawakunata yanapankapak yanapa yanapanka pakka allimi uyana <hesitation> kanchik paykuna <hesitation> willash willashkakata kay kamayta winashkata kamayta kunaywan kunkapak shinallatak paykuna imami minitri ministishkata utka kuy tutuykapak Tukuy kapakka <hesitation> chaypakpa yanapak wasikunawan tantarishpamita mayta runa kanchik chashna rrurashpallami narkay tukunchik ashka ashtawan yaninchishka kananmanta <hesitation> kamay <hesitation> llakichishka ima ministish minishkaunata utka yanakpanami paykunapak sumay kikinpak tukuy kawsayta allitak kamay tukuy kana <hesitation> tukunpanak tukuykapak shinallatak paypak ayllukunpaktapish <hesitation> tantanlla cuchupi tantalla kuchupi kashpa <hesitation> kashpapash yanapayta rukuna <hesitation> yakichishka yakishishpa wawata mana payllata sakinami ashtawanpish pay pak Ku kuchupi tantalla kashpapash pa kapapashpa yanapay kunami kay yanapka wasikuna <hesitation> wan ECU novecientos once ECU nueve uno uno, la policia nacional kamayta kuk kunawan hampirina wasiman yachana wasi wasiwanpish <hesitation> kaypak paktachikka kanami kan kuyaymanta kayshukta sumak yachinamanta paypak kuchupi tantalla kashpa <hesitation> kashpashpa yanapayta kunami tukuy mama pacha runakunapak kamaypi tiashka shina <noise> <hesitation> denuciar derechoska rik riksicha riksichayachina, ñukanchik kari warmi wawakunata <hesitation> llakichika kakpika tukuykunami <hesitation> riksik Chayachina kanchik yana pak apuk kunaman mana upalla sak saki sakinachu sakinachu kanchik ñukunchik wawakuna alli kawsayta charichun paycha paypakta kuyay tukuy tukunchikmi ECU novecientos once ishka <hesitation> shinalaltak kuchuyay tukunchikmi policia comunitaria Dinapen nishkaman, ruraykunawan purik purikatina tukuy kamayta kuk kashkata rruaray yanapak wasi wasikunami uka yachay chayayta rrurashpa imashina kashtapish kaskatapish yanapak wasikunaman kuchuyachina kan kay pakta paktarikpika Kaskinami kan <hesitation> kamayta shinallatak llakichishka kashkamanta alli kashkaman kuti kutinata junta cantonal, Ministerio de Salud publica, Fiscalía, unidades <hesitation> judiciales, nishka yanapak wasi wasikunapak yanapayman yakichishka kawsakunashpaka kawsakunashpaka yachakcha yachamami kanki warmikunapak <hesitation> karikunapak runakunapak kamay pan pankami nishka shina <hesitation> kikin aycha aychapi, yuyaypi kari warmi kana, kawsaypi, ima shuk shukta llakita apakushpaka yanapayta maña mañanami mañanami kanki mana kikinllachu kanki Yanapay mañay kamayta mañay pakta rrurayta mañay tigralli alli yanata charinchik <hesitation> yuyari, warmikunapak wawakunapak, <hesitation> karikunapak, llullukunpak ayllukunapak kawsaypi llakikun tiyashpaka yuyaypi musparishka aychapi churi churirishkami tukuykuna chaymaytatami kay <hesitation> tukuy kuna mayma mayma charikllami tukun tunana <hesitation> munashka chichu rikurikuna wawata sullunkuna shinallatik maypi wañuy wañuyman chayankuna Kikin kay llakinkuna tiakta yachashpaka <hesitation> kikinpak <hesitation> kuchullapik tiak yanapak wasi wasikunata yanapayka mañayki shinallatak ayllu llaktapi kawsay mashikunapish pish <hesitation> mashikunapipish <hesitation> warmipish, karipísh, tukuykunami charinchik llakikuna illak kawsayna kawsaynata <hesitation> yupaychani kishpichina panada panda <hesitation> kichuwapi ni <hesitation> kichuwapi ni <hesitation> nishpami shuk chunka <hesitation> ñuka yayakuna ñuka mamakuna ñawpa mamakuna kichwapi nin nish ninkami <hesitation> achik, kichuwa shimita, sumak kichuwa shimita sumak kawsaypi sumak yuyanki <hesitation> sumak <hesitation> sumak chaki ñanta